Cirki bɛɛ a loozo ba bɛrɛ yenu mi ho dimiɲan bera cururu, oyi ma a cirki nicobio ɲiann a'a sankan zɛrɛ, mua fuoa manabun ,muabenɛ a ɛmpozia ba wa, wala mɛɛ, li poliyiki ma ɛndepansi tafanfɛ. Banu ni'ere aba lo Mustafa Kemal, wabɛ tawɛ a cansan hobena lo wobe cururu.